Sen na ka, na rof ana rof rof ovei tan mes toto ai kaa na katsian, ai mas rukaut faarof rom a toto tsuam, fine guei, a kovio ge vurots, kaa romanyi tan komana puputa tovei. Toto a sen na ka nating gov te faan iny ya ra ma rukauts faarof ya, kaa rora tan puputaa tovei, ra mas kat faarof ror a toto tsura, bikos ai na isen na kaa na katsian ovei gov te faainy iny ya. Vainy iny roman, ge vainy iny muan gov te fainy rara aisait, ra ma kat faarof a toto tsura, kat rora koman na fan tovei, koman na puputaa tovei em, ai tsura.